Vihmamäntliq ja vihmajopiq sääntseq ommaq viikimmäq tuuperäst, et nä piät kaitsma vihma iist. Ja tõõsõq rõivaq olõ-õiq, noh, nuuq sis ei kaidsaq vihma iist.